Karazagne mofomamy: gatô ôh, madelegny eh, cake, dônaty, <hesitation> boule de neige ih, <hesitation> kisy, da raha koa pataso, da <hesitation> tarta.